Samy magnagny mahasam- mba mampiavaky en'azy e soavaly amign'ampondra, gn'ampondra zao misy trafo, fa e soavaly sy mana, e soavaly zao matanzaky raha hiazakazaky f'izy sy mahavy eta maro raha ampitahay amign'ampondra satria gn'ampondra zay eta ampindesinao an'azy da aviny.